. ḿmnwo̱ n̄to̱n ḱe íneme̱ćhit àke àgwo̱ àyeneké, àke àkuk àkeméké líuam anye àde kè ndahà agwo̱ àde ábahà agwo̱ àde àkpeba kè itie áke ájenèjec ùwam nto̱mi éjo̱ àkećhelè anye̱ àdeme̱ idap o̱r ágwo̱ àkem̃a agie ùfo̱k sé ntàn m̃baba̱ ùfo̱k àde n̄wan n̄e n̄to̱ kpa n̄kpo̱ nno̱mskèd ońu̱ àkanà ayèn ache nto esuk etua, àla ídem àdo̱ho̱ ánye iḱiyenekè yené àsuk àtie akud n̄te àgwo̱ ànye àkene ítan ànye ínuki íma ìsio̱ itan naha ufok ade atie, una ineme̱ćhit ake ànye ánunaké k̀e àkpabíle aywo̱ àmi àsin ubo̱k ke ekpad asio̱ okuk a̱ke kpono ano̱ kini ànoh anye ayen̄é íneme̱ćhit, àjeṉ akenidemi údia ákelibàha ké ufo̱k, ànakèle ńkpo̱ àbaha̱ édia ńkpo̱, Itie mboho ke akuk akémén inam íneme̱ćhit agwo aba ádédé, ami mán ńlian dé nkéwo ke ńlibolo ké úsún édia. . Ákuk àkene iba ìnemech́it ìtieh, kè ńtak èmem àlisinekè kè ufok, áwgo̱ òke m̄iyie, ēmem íkemèké inie ìneḿechit àkeḿ ìyie àkuk àde àkeme íkud àkuk àde, èsit àmo̱ íneme ufoké akè àke̱ anye̱ àsinèkè ḿmekè do̱ nwan nwan iko̱b́o̱ ujo̱ íno̱ ánye, agwo̱deṉ <hesitation> iko̱bo̱ ujo̱ ińo̱ ńiwaṉ ḱe ìm̄iko̱bo̱ uj́o̱ in̄o̱ ńwan, ińemećhiṯ iwiba̱, íwiyene inemechit, ìtie ànam ńkpo̱ in̄emechit akuk àkemè in̄am̱ àde̱de̱